حفضل اني اختار من بينهم اني اعيش في قلعة، لانه حتكون <hesitation> مريحة بالنسبة ليا، وحتكون كمان فخمة المعيشة، وحتكون تشبه شوية تشبه عيشة البيوت، لكن سفينة الفضاء تكون مرة صعبة وفيها مخاطر وكذا اشياء كثيرة.